Iyela itangi kali fulaha kwasababu iyeli ziya kulondi ifulaha iya muda wonsi utanguti yeleka ii uuk- uukanga lifulaha au tanguka li fulaha ifulaha ngaya pi ya yaponga ipi tange kusaidie chimwi ungakala chi akini bado utangu pati fulaha ungase ungasto ndipi yaio unga kale chitu chino kulonda lakini bado chitange chikulete teri fulaha kumwenza mani fulaha, fulaha ngawa ni fulaili aningo sana mani fulaha ingujenga fulaha ikudumisha fulaha